Nuu jaani iino este jaa <hesitation> color jaa kuii yaa chii este vaa kantoers ichii nuu jikaun yua achioo te, janitu iinaajaa ni kanchaayo nuu jaa nani nuu tintuu’ún chii va luu kaa jito yua chii nuu hora kúún sauun kuun tee, luu íí jito, kuiii jito te este va’aii jitoo, vaaii jitoii inn ti’ili, chii vaa nana inn yuku luliun nanaa taka yukuun, takaa nu ituyo ya’a, taka yata ve’e ya’a taka, kuiíí jitoo, tee luuíí jito te yua kuua jaa ta’a xáá iinaa nuu tiempu ja kuunty sauachii este kuiíí jito te jaa ta’a xaa iinaa.